Este... akxní pinpat tlawaya min, misti como, xpustapu pulh na namakchaya min stapu y luego este naswakgaya y luego este, skitit na'na este na lakg na'pinpat talakgtatlawaya ama este, este nikula wanikan este chinkaka pat matsakgsiya mi skitit y na nana nama manamasakgsiya ama mi stapu akxni chi pinpat pulh na'ama pinpat este nak mantilax pinpat este, pinpat ama na'na nadestendernatlawaya y namakiya wekg na pulh na con skitit namakiya na destendertlawaya y ama con skitit y stapu y este na akxní chi wekg wekgeta ama tsamay mi mimantilax de con skitit y pus este stapu uyu natsukuya chi este pinpat makgtankgoloya pinpat pinpat tlawaya chi ama nikula ama pinpat makgchiya, pinpat ama pat tlawaya min pustapu y si nalakchukuya laktsu, laktsu akxni wekgeta ma este wekgeta destendertlawakgoya y nalakchukuya laktsu, laktsu y na nawaliya mi olla pinpat mak pinpat waliniya este tuwan y, y namakgchiya xa tuwan, makgchiya con xa tuwan tuwan, ama xa tuwan este xkijit o sino este nikula wanikan xa kuxí este xkgan chunama tlawakan, swakgakan pulh na wekg xa stapu wekg y namakgchiya y wekg lata este y y na nawaliniya mi lhkuyat xakata nachay... Esta bien.

Este akit klakgati klatapuli porque klakgati lakgapasnan por jemplo ju'u kin kachikin Pueblillo pus como kit ni ú xalá naniwakg klakgapasnan pero klakgati latapuli la ki najkalakgapasa ki amigos laki nak kalakgpaxialhnan tiku kintataralin najkatakgalhchiwinanan naj katatonokglha nak tijia niku je'e kachikin pus tilanka pus tlan latapulikan tlan napina natana lakalhuwa wi ama wanikan tijia ama calle pus tlan taxtukan ni taxtukanacha anu y chonu tampalaya wa ama wanikan pus este lakgatikan latapulikan wanikan pero ni wata ju'u na tlan kan latapuli kinkatukuxtu nakan skuja nakan nak nakan este para kuxtuy o nalajkanan o tuku nak tlaway pues klakgati kan latapuli nak kitaspitparay para nakiwanikan nakan latapuli kachikin chi la wanikan Papantla nakan nakan latapuli porque klakgati ¡wana klakgati! porque klakgati klakgapasnan aja y ni kamanaw najkachikin pala nakiwanikan o nak klakpuwan nakan la Poza Rica o nakan la wanikan este Estado de Puebla wanikan nama pulataman pues natlan nakan ama wanikan latapulikan lakgapasnankan ama kachikin nikula tasi y wana chuna kuanpalay porque pus klakgati kan klakgati lakgapasnan y liwaj chuna kit siempre ktaxtunit y klakgati klakgapasnan ni ni klakgati tamakgxtakga kin chik ni klakgati ktawilay porque nichuna ksmani aja porque wa ama chuna la achu chi najkilakgoy niku kilapapulikgoy nak chin kin chiki pues kpaxaway tlan katsi pus ama chi pus tanu ama lipulay pala ni'ni nataxtuya ama xa kalatapuli kataxtu laki natlan nakatsiya pues watiya.

Akit xakklakaskilh nakkinpulataman kintapuwan nema lanka kpuwan xchalh nkk municipio ana niku lakapuxkuyan taskujut ananiku nikutlan xmakaxtlawaniw kintijiakan akgtuminika pulataman xlakata tlan natlawanaw putlaw ana niku nikatlan la uchu walakgolh nak kinpulataman, nilay pataxtukan laktsu puxkga ana niku talaktlawan makgalhtawakgenanin limakgalhtawakgen tawilanankgolh takimakgalhchokgoy chi xlakata nila tapataxtuy chi akxni senan staka laktsu puxkga xawa liminkgoy lata tuku lixkajnit nilay tajukan ama xaklakaskilh ama xkaxtlawaka xkinmakgtayan puxku mapakgsina naxaklakaskilh xtaspitpa ama kilhtamaku ana niku ama kintapakganat xtachiwinalh kintachiwinkan litutunaku xlakata nixlakgtsankalh nachuna xtalhakganalh kintalhakanankan ama xasnapapa nalan tasi maski nixtawalilh chali chali akxni xpaxkuajnakan la uchu tlawakan 15 de agosto oso kinpaskuankan nakkinpulataman wakg xtatlanakgolh snapapa xtlakgatkan litutunaku tawilana chatun chatuy tiku talhakgananku pero sputma ama akit klakaskinaw nixlakgsputkgolh niwatiya nachuna xaklakaskilh ama kintacristianunkan xlmakgachipajku la akxni lamakgachipayaw akxni tlen xlawaniyae puskatin lalakchixkuwin lalakkgawasan lalaktsumajan chi akgsputkgoni chi ama xlakata kakatsi wana nikalitawakan nikaliskujkan stakayawakan nak chitkan xanatikun nitakatsi para takatsi tawilana nakchiki xkamajkan talapula nak katijin akaniniwa talatayay talatakgalhchiwinaman lalakgkgawasan la laktsumajan yan talakapastaka la uchu wanaw nachuna kitaxtu la takgaman makgasa xtawan takgaman nichan ana niku kgamanankan laktayakan ama tsakat likgaman ama limakankan lhakat likgaman ama wakg lata tuku akgtsankgekgonit yan tiku tlawa makgasa lata he akit tantli tantli xalakg tsitsakgen yan tiku tantliputun akit xikklakskilh xtawilakgolh wakg lata wakg likatuwa nima tantlin xlakata akxni paxkua lanka paxkua nak kinpilatamankan ana xtatantlikgolh ana tantlikan wa ama kintalakapastakni chuna ixwa watiya.

Ama ti wilacha makgat lakg nitu kalakgaputsalh ka tuku lakpuwan tiku lakapastaka pala xfamiliar tuku lakapastakma ka kuentajkatlawacha wa nitu nalaniy wa katakuentajli ju'u tiku lamanaw kinin tamakgtakgalhaw nitu kakakgaputsacha wa tuku lakpuwan nitu nitukalakpuwa tlan kalakapastaknancha wa na ki natamakgtakgalha nitu ama lani pala tu talilakgaputsama nikula lamanaw ju'u ix familia ni wituku na akgsaspulay porque wata lakapastakma nikula kinin wilanaw ju'u kinin lan wilanaw natamakgtakgalhaw wa katamakgtakgalhcha nawi xfamilia nitu ma lilakgaputsay kinin wa kit xakuani xa kuanilh kit o kuaniy ktachiwinan cuentaj katlawacha wa katakuentajli nitu nalani a pala skujma katuwa chi lama pala wata lakapastakma nikula wilanaw xfamilia wi tuku na lani na akgspulay ni kalakgaputsalh wama xa kit kuaniy kan tachiwinan uma klakpuwan watiya.

Pues pulh na nachuchuya min talhtsi y luego naswakgaya y y luego nachu este na na este luego natsiliya y namujuniya chuchut y namuju y tlawapat min chow la y luego y este tas mat tlawapa min tachula, tachula es este chow natsiliya pulh na min talhtsi y na lak tlan natsiliya y namujuniya chuchut y akxni chi tlana iyu tsukuya chi chulaya min chaw y este lakgtsolakge wan chow akxni na waya chi wekg. Watiya.

Chi nak kawaniyan ama taskujut ne ama akit klakgati lata ama nikama akgtsoswa lata chi klika kin kiwi makganpa chi kinkiwi o chamun kukanan a wata xwaw nayan makglit tanto pero lata chi kinkamasinikanan kimasinilh kintiku nikula kukana kinchamun o makganpachinit kin kiwi allakanacha y e macha chi nakiyaw kuxi klinaw wakgka ni costales chi kankawaniyan ama wanka tlawakan kilh xakiwi xalitsintsiri wanikan ama mayak lakgastawakan con este lichin ama wanikan o nilakgxananit ama kichin wanikan xunak lichimikan wajkan tlawanikan chi xa chamun ama walhkan kukananit tapinapi nitu ixwanit para este costal bolsas nitu xwanit chux wanit puro walhkan makukinamanw con kintse lhtankakan yan tamaklakaskin kgamanan ama hacha puro motosierra talipawan pero xalamakgan hacha chi akit lata makgkgatsi takaxa kanacha ni kaa tataya ki hacha ni sierra gasolina nitu matlawani o este motosierra klakaxakanit conkilima amacha klaka kin kiwi nitu motosierra pero kamanan chi tamaklakaskinputun hacha chi puro moderno hasta la chi kawani akit ni akgtsoswaw asta lan xatsumat skitiputun yan tu tuku tamaklakaskimana puro estufa puro gas pero kikamakglhtiman chi gas nikilitukun klakaskin tasakgni tsakgni y na kankawaniyan chi ama lakapastakmamaw xalakgmakan kilhtamaku nachuna kinkaliwinikanan programa ne wanikan sembrando vida kinkamalhuwikakan tipalhuwa puro likuchun xa tachanan nitu kimakakinan ama khakaka niku tlawakan este pulhkuyat este nitu nalin nipara aktsu nailo niplastico nitu nitu puro lhkaka mastuka milhkuyat puro tasakgni litawilama lhkaka y namawaka tlawakan ama chi taskujut nama tipakgatsi likuchun kawalinimaka ama tachanan lan la ukun chu kawaniyan porque nitu yantu este laklakapastaka xalimakgtun pasa chi tanu tutku akspulmanw yan laputun tachanan ya n tu liway tawan lakgkgolon este kaman pero chi wi liway como kinkamatlawikan ama chi composta kinkamakgstokgmikanan iskgatsasa vaca tanto la xastakga xkgasasakan lata la xaskakawa chu tlawayaw composta y katantuchiyaw chi xtakgantuy akgatu akgatu tachanan nachuna nakualiniyan y nanawali liquido kinkamaxkinitankan kibombakan nakliwiliniyaw ama liquido y composta chi cubeta kinkamalinikanan takgatunu akgatunu plantas chi wiliniyaw xtakgantun ama tachanan xlakata chu tlan nalatamayaw na ana laktsupin kagtsu pakglhcha katuwa anana pero chi ana puro liquido tamaskujunamanan yantu tuku tamaklakaskimanan puro artificial ama chi kawaniyan lhkaka ama chi kinka malaksijkinakanan wilinitaw chi este este azufre kalakgkaxtlawayaw chi kualimanan ama chi tachanan chu chi ama este masinimakan nachu kanaw akin la chi watiya.

Najkwanipalayan chi ama kgalinit kit aktsu takglhuwit lajkawaniman ama este tuku kinkamasinimakan nitatlawaputun kamanan tanu tanu xtalakapastaknikan pero este jkata'ama porque este chuna kinkamasinimakan y chuna nakatsinitilhayaw e makgtunu, makgtunu kamanaw y kinkamxkikanan clase nachuna kana kinkamasinikanan tawilana makgalhtawakgenanin kawanikan tecnicos tecnicos watiyata chi kinkamasinikanan nikula na kaxtlawaya wachi ama tsinaj tsina kin compañeros na ta'akglhuwatnan akxni nitu este tuku nak nakwaliniyaw ama pero como tasipala aktsu, aktsu, aktsu, aktsu nakinkamaxkikanan tlawaparayaw chi ama taskujut kaxchuna, kaxchuna katikaxtlawamanaw lakgasut kamanaw skuja chali chali nachuna jkawaniyan porque este liwchuna taskujut nitu tuku taskuja lakatitum pero makgapitsin chi ta'akglhuwatnan pero nixtatun chi nima kinkamasinimakan kakastiniyaw chali tuxama nachuna kamanan. Watiya.

Akit jkilaj skuela hasta akg akgti kata hasta segundo porque xak klakgati skuela pero nixkintamawanikan kin cuaderno ki lápiz xak klakgati xak kakxila kinata kin compañeros xtalin lápiz, colores, tijera, xmochila akit nitu xajkgalhi a nixkintamawanikan ki lápiz sputa ki lápiz xak taspitpalay xa k´an skin porque sputa nitu ki lápiz xak kuani ki nana kiwani nitu tumin xak taspitpalay akit limaxana max pero pus nakuan xkiwani kakipuxti pin nastaya natistaya nak pustan xak tistay kin pin xa kan xak tamaway kin cuaderno xa veinte hojas ni nixkimakgapalani porque antes puru planas naki nakimaxkikan kin tarea pues xak forrartlawaparay aná ana chi kamapa chi tsokgnan chuna kit xakán nak skuela si xa klakgati pero astan yaniklakgatilh yaj kanputulh porque pus nix kintamawanikan kin cuaderno kachuna stakli reprobarlalh yan k'al itat kata kmakxtakgli ktaxtulh yaj k'al pus kin kilhmini chi kinana kapit skuela kapit kiwanima pero pus nitu chi tuku kit nitu tu kmaklakaskin skuela kin colores awata chi kin kilhmimaka porque nik'an chi kit skuela pero nikintamawanimaka chi nikula chi kit nak'an nikula kit naktsokgnan a nitu nitu zapato nitu huarache chuna xa k'an nawankan chi a katuxtakga nitu nitu ni huarache chu chi xak'an kit skuela yaj pus si xakklakapastaknan xak kakxila chi laktsukaman wi tiku xtalin zapato xmochila na xak klakgati pues kachunama niyaj kanputulh skuela ktaxtutayalh kstakli kachuna pus na katuwa xak tamawaputun xak maklakaskin pero nixkintamawanikan fuerzaj xkintamalakgachaputun chi skuela kin tiku pero pus ka por eso chi ktaxtutayalh yank'alh por eso chi kit pus yanla jkgalhtawakgalh skuela si, si xak klakgati nilay nakuan ni xak klakgati skuela kachunama pasarlalh kin ka'ta kstakli. Watiya.

Este pues este lakgolon akxni pulha lakgolon xtachiwinan xakata ama sikulan nema wanikan santo entierro mat xmatsakgkganit mat talilh lijoloapan y ama akxni este ixtamin guerrilleros xtatanu nak chiki y y poe eso chi wakg xmatsakgkan wakg tuku xtakgalh nak chiki chali chi ama akxni lakgkgolon xtamin ama guerrilleros poe eso chi ama sikulan linka nak joloapan yan tamakgxtakgli juu ana tamakgxtakgcha watiya.

Akit kmakgstalanit akxni linkan sikulan akxni machokgokan nakkinpulataman kanit latataxtuyaw lata nak pusikulan asta kitaspitparay tanuparayaw nak pusikulan ay tsuku chi misa na natatawilayaw kgaxmataw lata nawan padre lata tuku masiniyan lata tuku wan xapulhki chiwinano akxni lata lakgoy nama nak kinpulataman tsukutaw tliyaw lata linaw sikulan alavanzas wa ama talakgchokgoy chi lata namin ama 16 de septiembre wanikan ama ki avenida ankgoy chi 20 de noviembre taxtuyachaw nak 5 de mayo ay taxtuparayaw 16 de septiembre ay chi linaw chi nak pusikulan lata ama tlawanaw lata ama takgchokgo kisikulankan watiya.

"Akit klakgati way tsilim, kaxtlaway con axux, ama wanikan castilla ""al mojo de ajo"", ama chi kaxtlaway pulh kchakge kin tsilim ktraxtuní tu nitlan lata maktanuma xlama aktsu tsilim kaxtlaway chi mapupi kin pakglhcha a o pala nakwalí xa taxpu'pu kin pakglhcha xa nima tipatuy pero lin axux nak akgtum kilo kwilini ajkaw tatsan axux kwalini akgtum kilo pakglhcha, kwalini laktsupin, ama chi lata kxpupuy lakswakgay aya na' swakgaw lata swakgakgoy kama kwalini chi kin tsilim wanchi nikula nak tlaway pulh kama na kamaj kwaliní limunax nakkualiní akgti chu ama lata kwalini na' nakwalini matsat ama na' kama kualini clavo de comer o ukum nakualini pero xa talhtsi ni xa tuwan, astan chi lata kualini ama ay nak mujuni chi palkghcha chi pin nakgmakgxtakga akgtij hora xlakata na chuwaw chi ama xa pakghcha xa pin, astan chi kamak tsiliy chunama kit ktlaway nak kuali ki ki sarten o kin kaswila nakmachi'chi ki mantika akxní a eye pero pupuma ay kmujuy chi nama kin tsilim ay nakmarakutu ay na wayaw putum kin kaman nak kinchik chu kin takgolo nawa wama chuna ktaway chu kit ktlaway tlan tawakan tachula o xlakgstu chow, chunama ktlaway kit nima klakgatí watiya."

Akxni lipaxaw klatamalh akxni kgalhsputli kin primaria xpalakata akxni xwi kin makgalhtawakga xwanikan Benigno snun xkin paxki xkimasini nikula kamatsokgnan nikula kama ktlaway lata tuku skin xkin xkinkamasiniyan wa xla tlan xkintachiwinan xkiwani tlan kgakgalhtawakga xlakata nachuna wix na nawana maestra la kit maestro la namasiniya min kaman nikula natakatsi tuku pat kamasiniya ama chi kit tlan klakgatilh lipaxaw majkatsilh lata tuku xkiwani lata ktaxtulh chi ama primaria, ama primaria Estatal aya ktanupa chi xa tunu pukgalhtawakga ama wanikan Telesecundaria ana chi watiya ktlawalh primer grado akxni xakama tanuy segundo grado aya ktanulh chi kit ktlawa ki examen nama nak Morgadal jkitlawalh ki examen xlakata nak tanuy nak chi nak skuja limakgalhtawakga ktlawalh ki examen tlan ktaxtulh y ktanulh por eso klakgatilh tlan kmajkatsilh kit porque kin tsiyuna xkiwani kapit katlawa max pat tanuya nanu naskuja wix naskuja y chuna ktawalh por eso kwan kit tlan lipaxaw klatamalh akxni ki wanika tanunita tlan taxtucha mi examen ana chi ktanulh ktsukulh skuja y wanchi klakgatilh porque niku xak ktaxtunit kit primaria ana kimalakgachaka xlakata ana nakan skuja pi klakgchanpa chi ama ki maestro Benigno wa kimakgtayalh ktlawalh ki asamblea jkatakgalhchiwinal chi kaxtikukan kin kaman niku kamakgalhtawakge pus ama chi lan lipaxaw porque kiwani chi ama limakgalhtawakga pero tlan jkatsi porque taxtulh lata tuku kuanin chi kaskujti tlan kaskujti kamakgtakgalhti nama min taskujut nina chuna ka kkgalhtawakga kakalhsputti nama tuku patsankgaya secundaria china tlawaya min prepa natlawaya chi la universidad wakg nama ktlawalh por eso wanama lipaxaw kmakgkatsi kit watiya.

Akit klakgati lhakganan xa lata nikula jkakgalhi kin talhakgan klakgati akxni lhkaknan kwili kin talhakgan xalakgsnapapa xa lata xalakg spupokgo xa lata nikula katasilh xawa na tlan klikatsi akxni kwili ki lhakgat nima akxni lhkaknan tunkan snun ktsukuy xkgekga ama kintaxkgakgat tasini naj kilhakgat lixkajnit tasi la achu akukchima nak kin putaskujut wa xlakata tlan kakxila neje kamak lhakganan xalakgsnapapa klakgati lilhakganan xlakata wa ni liwaj tasi tasini xaxkgekgat nachuna akxni lhkaknan kawali nima lakstakaka ki lhakgat nima tlan natanuni un ni kamak klixkgekga snun xakata como lhkaknan ju'u nak kin pulataman lijikuanant lhkaknan wa xlakata tanu tanu kuali ki lhakgat xawa akgtum kiltamaku makgtuy kpaxa y makgtuy makgtutu talakgpali ki lhakgat y wa xkgekga akxni liwaj lhkaknan akxni lonkgan naliwaj najkatsi neje ya nak kuali ki lhakgat nema xa maktsitsi nema laktsitsi ki lhakgat naj kakgalhi nima makxpalhman wa liwaj kuali ixlakata ni liwaj nak naklonkgkga katuwa nema klakgati wili xa makxpalhman chu xa la xa laktsu ki lhakgat nima ni liwi makxpalhman nakuali walikgo nixanimata nikula nitu nitu kmakkatsi lata ja'e xlakata nak kwili nachuna ki ki lhakgat xa litutunaku xasnapapa tlakg nakklakgati wali akxni tlawakan paxkua akxni ktantli akit akit ktantli ktantli xalakgtsitsekgan wa xlakata ana ktawili ki lhakgat ama xala xali tutunaku xlakata na tlan klimajkatsi chi ki lhatkgat kimakni kwili namakx namakxpalhman wama kualiy xakata snapapa tawalikan nima klitantli xa talhakgan xli tutunaku wakg klakgati nima kuali ki lhakgat laklan kgatsi wakg tlan kalimajkatsi nitu klakpuwan nachuna talismaninikgonit ti kintakxila niku la kuali kin talhakgan xala xalak u kin pulataman watiya.

Akit klakgati ix xakimawina lata tuku tlawakgo klakgati lata tlawa xtaway wakg nekaxtlawa wakg tuku likaxtlawanan chali chali latasmanitawa wax la klakgati lata uyu tuku katsini niwatiya xtakastkawan nalakgati tuku katlaway takgnu talhakgan lata tuku natsapanan nachuna natlaway lata tuku laktsu laktsu lata nema mastakan akxni chan este ama kilhtamaku nalipaxnanwankan nanikan kukitsis tlawanikan tsumat o mununanakan o xalata kata akxni kalinkan nak pusikulan laktsukaman katlawani laktsukan xtatlakgankan lagatai tlaway lan katraxtuyacha lata tu maskiwin nema la uchu titaxtulh xli kutati xpapa febrero lan tuku kastakgoy xlakata namaskiwikgoy lata lapaxkiy y akin chuna lamanay a tiy chichatuykan maski tawilana kinkamajkan chatunu chatunu talatawilay xmawina xkamankan chi akin como lakgolona tanu kintapuwankan kakxilaw lakastanana akin kinchatuykan tu wayaw kichatuykan lata tuku lakgatiway chuna lipaxaw kakilhyamaku akxni tiku kinkalagminana kinchatijkan kgalhtinanaw kgaxmataw xalata nikula kinka kinka wanikanan kaaw niku kinpaxkuananaw ana nitantlikan anaw kinchatiykan lipaxaw kanaw lina lata tuku lmaskiwin xlakata nalipawaxawayaw lata tiku tlawanimaka ixkilhtamaku lakachixkuwilimaka wax lakata kinchatuykan klakpuwanan tlan lata lakatsinitaw lamakgtakgalhaw chatun tatatlay chatun nitu lipuwan lamakgtakgalhkan lata kikatakan kgalhiyaw nitu anan xlakata kawaniputuna akinchatuyka la lawilanaw paxawayaw watiya.